Aya kiakik ko tuga, nego, ak seset. Ko tuga ko karan tuga komii amuu achame tuga tuga ko tuga kotaretech tuga eng ngalek ap iin, kokonech chego kerip koiyo akealde. Kokakokonech chego arok kepe kong'et in komealde kokainyoru rapinik itoretegei, <hesitation> aya nego kokoron nego komii amuu negoo. Ko negoo kemoche agot kobit eenh tuum nemining neu chaig ab lakwa komagoiyeny, ibae bik ap kokweng ngung ii tilyanutik ii kokararan komitei. Amuu taretech ing boisyet notok gitigin noo. ngalek ab seset goribech seset ii. seset ii gogararan seset amuu nii. ngo nyo chii nekamogogararan konae gole galyion chichon go naoksa seset iigogonin alert onae gole mi giy ne mii sang. Ne samis, nde we sang inane gole nee notog mii sang ngo ga tiony anan go chii nogomeche koleganyone olin kokainai kiy neai ile nee nenetesetai kogonin korok koripe kemboi kokonech iin usalama <hesitation> arok konoto nekaran ee.